फोने भी आमका लोकां ऑनलाइन मेवपाक आनी उलवपाक दीता। थोडे लोक आमचा खूब पैसा रावता, पण तिंका सदा मेवपाक मेना। फोने हितून आमी तिंजा वांगडा उलवंग शेकता।